Kokova niunu nukenró nakuva'a inde niekunru ño'on ndadio kuka, kuka niun na la- la lado yakanru naduu ko'o, ididikero nianku kuu kuka.